Pos a contrariu, un desumificaol quita la umedá del ambienti en assorviendu'l vapol d'agua del airi. Lo que hazi es comu una nevera, qu'enfría l'airi i assina pos se condensa i s'enllena el vasu d'augua. I l'airi secu pos güelvi pahuera. Paquí es mu aparenti nel iviernu porque vivimus mesmu porcima dun pozu i, craru, se poni tó estu pinganditu i te ponis tamién mala que mesmu que tuvi que dil d'otra casa ai un tiempu.